Na mi luri lewru gotel na saali ɗo na? Mi janngan qur'ani be boko, sewtan mi ya pellel sewtugo, mi yan mi hofna dada am be baba am, mi waada ko mi waadata be lau, mi vurta mi waada kasuwanci, mi <hesitation> mi waadan du'a mi waadan sadaka mi waadan ko vodi pat. Non non mi waadata.